Nahu nimaje i oho deje jie e. Deje i jeoho, rihu eje, rihuromo ma sanue jaje. Ehune na nega jeje e iho ho e iro deje ho.